Ny sakafo fototsy a Kenya agny da ingalia. Io moa zany tsy ino fa sakafo vita amin'ny koba katsaky ampiarahandreo amin'ny legioma sy hena i io. Da misy koa ny niamà sômà izao: hena nendasy.